مهم تعلمو الإقتصاد، آه حيت هادشي غادي يخلينا نفهمو، و نعرفو كيفاش نخدمو بالفلوس ديالنا، و كيفاش نستتمروهم، و غادي يخلينا نفهمو السياسات الإقتصادية العالمية كيفاش كتأثر على الإقتصاد المحلي، و هادشي من خلال هدوك التضخم والفوائد البنكية والأزمات الإقتصادية، يعني إللي فهمنا هذه المواضيع مزيان غادي نقدرو آ ناخدوا قرارات مالية لي صائبة في حياتنا اليومية